La kuro’ xen e nɇ avión xin e ngý llóó’ föö fá’ tá’ avión béé’ ejö avión xa lyy’ kiéé’ e la dse lilaa e ma e re xén’n tá’ lyy’ jö jmⱥⱥ tá e ngý, ngý la la dxí la jó’ kö bii jö, kí e la lɇ ii e re lɇ ba e dse wyy llóo’ jö la lɇ ii e ka jmóo dsa i ka jmóo í’ e jmí’ re lɇ wyy jmí’ re lɇ e la jóó’ e re wyy jmí’ relɇ e re jiaa jmí’ re lɇ, ñoo i ii e xa kié’ xa motor kié’, xa lajy e xíí’ tá’ e la re lɇ kuanta e re jmⱥⱥ tá, xa nóoó kié’, nóoó ela llⱥ’ e re jmⱥⱥ tá kiä’ a la jö e ta kuanta e re jmⱥⱥ tá, i ki e jmⱥⱥ tá jéeé dxíba ejöa la e ngy uɇ la nɇ re lɇ dse dsáána jná jɇɇ júú ekiéé’ avión.